ආහාර පිසීමේදී <hesitation> පොල් භාවිතා කළ හැකි ක්‍රම <hesitation> කිහිපයක් තියෙනවා. <hesitation> ආහාරයට <hesitation> යොදන්න <hesitation> පොල් <hesitation> කිරි නැත්නම් පොල් <hesitation> දියර වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> අපි <hesitation> ඔය පොල් රොටි වගේ දේවල් හදන කොට නැත්නම් පිට්ටු වගේ ආහාර හදා ගන්න කොට <hesitation> පොල් ගාලා <hesitation> ඒ පොල් <hesitation> වියළි පොල් විදිහට <hesitation> යොදා ගන්නවා ආහාරයට. සම්බෝල හදද්දී <hesitation> අපි <hesitation> ඒ විදිහට තමයි <hesitation> පොල් යොදා ගන්නේ. තව <hesitation> තව තවත් ආකාර වලට පොල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොල් කැබලි වශයෙන් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> පොල් වලට පැණි දාලා <hesitation> පොල් වලට <hesitation> ළූණු අමු මිරිස් කපලා දාලා <hesitation> ඒ ඒ විදිහට විවිධාකාරයෙන් පොල් <hesitation> ආහාරයට ගන්න ආහාර වලට යොදා ගන්න <hesitation> අවස්ථාව තියෙනවා.